अरे भाई, ये तो कई बेसिक सवाल हज भाई, असो कसो सवाल की काटन का कपड़ा रहे हज। जो पानी में डालोगा तो वो गीलो जाएगा पर तुम प्लास्टिक का कपड़ो बनाए लेवगा। तो वो गीलो क्यों होगे भाई? असी बात तो कई पूछो तम भी, चोटी मोटी बात, पर हाँ जिसे की सिल्क को कपड़ो रहे हज। काटन को कपड़ो रहे हज। उका अपर पानी डालांगा वो गीलो हो जाएगा। पर जो कुछ आजकर लाधूरने कपड़ा बने रहज। कुछ प्लास्टिकों तो कपड़ो बनवाँ चाहिए, की रेन कोड पेनी लिया उपन, तो काई अपनो पर बारिश नियावग, पर आजकर कही छे काई घणा-घणा भिन्न-भिन्न प्रकार का कपड़ा आउन बनदी गया। उका मैं कही छे काई तुम पानी वाले डालो, तो काई होतो नहीं, काई दागिन नहीं पड़ता उका पे।